بالنسبا ليا أنا, نحب نكون فنان كوميدي مشهور, على خاطر الكوميديا عندها دور باش تخلي الناس تفرح, وتضحك, وتنسى همومها, نحب الفكرا إني نقدر نكون سبب في سعادة الناس, وفرحتهم وتبسيمتهم, وتكون بفضل النكتا اللي قدمها والموقف اللي نعمله, أما الرقص والشطيح, فبالرغم إنه حاجا باهيا ومحلاها, لكنه ما يعطيش نفس التأثير في قلوب الناس.